Unám ámi nkutò ná ákpòn ákànà ádè ikòn, nkè kid ányè nyè átá ikòt étòp ányè èbèn èdi sèkè yám so ámi nkè ámi nkè kid ányè usèn idè <hesitation> ákpòn ákpòn ákán èbòd ákpòn ákán èdi, ákpòn, <hesitation> áyong áyòng ukòd ámò ámi áyòng ukòd <hesitation> ubòk áyòng unàm ádè ámákpòn èti-éti